To amma majihirahu sinawa to mundo tsigi tuwundai munkwapiyuwunka hamba dahiransina moyu tamgata tigina wanni gagun wanki ko kwarari wanki muntlima yiran sinowau munka rigata mun piyunaika to muna sina sinau to adamewi yaka munkwadika wuri matsigabuka mungatluwun amma tadi suda ha cawuka <noise> to si nauma kuyatiyunu acawu kwa dimaka to munsatluwun amma wihamneyi hamba da hiran sinowu dudi hiransinojikin dumunmaiya sinau saboda tlanu aa gag an tima hiran sinowu takinaki gogan tima hiransino wu haka kotangan kwarai wanka tima hiran sinowu mundai munkwarigatamunpiyunai to mun piyaub nsujika mungalyathluwan munklidi kaya motsika ammadadimaka hacawuka to mansa sluwan dan elsigituwun sinau ninika him aviyaka amma. Feyagam ko wiham wankin dimahiran sinawu munkuma yinsi burwan munka piyuka kowi tlindatawi tinani wanki badabihiran sinauwu <hesitation> kwapatansu wiyavuzi madida maiwan to jiji hiran sinau amma wihammojikim sabadahiran sinauwu mi kwarigata mun piyunaika munasina sinau ammakwa diya wimotsika walo kaciko munga tluwun amma dadimaka abaca wuka munsa tluwan balantana duwiyaraka saka wi yamada zaka to mu azarazada kuma yuwun kwa dima ahacawuka to mun ehidimanu wunji ka atsigituwun dorayuwanun masinaukajika mundai sinau munkapiyuka wahamoyijikin badabi yiran sinowu, yinsi burwabura atana tayika. <noise>